א בלענדער האט פון אויבן קען מען אנכאפן <hesitation> די אויב ס'איז א הענד בלענדער אדער א געהעריגע האט עס קנעפלעך ביידע וואס מ'קען אנצינדן און עס אויסלעשן און ס'- ווען מ'צינד עס אן דרייט זיך פון אונטן א שטיקל וואס ס'איז אזוי ווי א מעסער און ווי ס'איז דארטן צ'- <hesitation> שנייד עס אלע זאכן אין זייער זייער קליין.